Meng ima balo balo togo, mangeon na <hesitation> a ule pa bere poto kapen nomon oio nenone, koiung mute guno bena robenen tang ning burombe goni kel mo rong mana kugo kogo ko iama ko mute guno rong toal gekolon mo toal lambe meng poromo ere mute guno meng geong tong ti mo guno meng geon itogo nete pai nelaloma te mo bai guno pelen mon tento ting burong, ere angone bere a gol, oro golialmoi nge pa nan ule te guno la anona mane erio oio atone bere arone ere a gol oea koe tele pelening te tele kuang peleng ka go poio itogo mute bai rang kele karerabu mo-e kale mang pel toino ning gultoi mute rang el gultoi ko-e gultoi mo mangeon na-e bie-a bio ga atone aira. Mane muno nin karun, karun tere neno ning bilabu nene a mune rane biobu bi bie ko mane me wal a bio ong nene mune rane biobu ning bilabu, tinen gonikel nen rong mana tombiabe talioi ko a ule <laughs> e neng goni kel mo ronge munge gonikel mo rongmange kasana iama nono nelalomo ping mo gueron abe tenelalo mo tong muta gogon kuke la unuo ko mute guno gopo ti buere be le nange kenion to ulete robe buron nel ato namane olomo. Iama gulan ne me banoi pel tema mune banoi e bankel wive me gerel bisa latua neng mune banoi bisa wive mangon na teve ere kao me ima kel se. E monge nete pai me ima el tema kon te piso gonong ima kel sembe, ka teng mute ro gonon song tenan te ka pisomo teng ka te ka pisomo teng tekere piso long gonon kong te pisomo piko a kel tinel lama nete kapiso mo mute, temo ting ima tong baka lo me ima ke se ka mute, bai temo ma keltinel a te kere piso gonom kong te pisomo ima ke tinela koing agol mane kere tinel teten pelen a gol te ulo. Ulo ka bai e ko none ruoine pa poto tinel lemo ko mute ulo gemine oro nete ke ra gonon iama nete, mute biso pela tente ulo aolemo koing mute basai ko mane tinel lia gana ko mute, ko mane rong pikapen on lone pilote mo long a kelaie ping mangeon, na mo le lane le seng mol ko nane no ma yo song nane panoi ko tonte erio ulo molo le seng tiong kanan kinong ten ga mo a ong. Iama mute ge a ulebe ka, ulebe be bielmo lama mute ba kalo le re te to mana gamo pitena a peleng mute koion bakalo mane gerel mute gerel temo kel tinel lia nane pankel tentea mute ka ta. Basoi pikel lon kona kata pikapen omola nono pankel mo ka tentea mute temo kel tinel mole pelen liteio meng lia gana konono no teal songa ping goo tonte ulo moione leseng ko none ruolne po tomol, ka ko ale lielmo ko mane mo a. tele te peleng nete kere paimo song kolo nete kere paimo song iama nete pugol page lamo peleng mute mote pelon yo, laong le page geseng kere pal kela song kel mo koing mane gan tente piteng e komangeon tele, ka ko iama ule ting kola. Mute gopel itogo ti olial mue ne genion rong ule te kere ting kalkola go pel itogo ere guno ko muta biso pela ka perebe monol perebe gengone na mon oionen ko kalkola te gopel geon itogo e tong ti nenone olial moi paule ting kalkola nange kere nelalomo itogo namo gopel itogo pelen mo rong oe kalkola te biso pela ku banenabe mono biso pela ku perebe mono atone mane erio tamon oiomo ko e iama ko nenge ngelabe. Tinen romona totingti to song sole nelalomo peleng nane kenion ton mana e ule tento song sole a koko ere kale totiniti te baipo i keria mute guno te ong ipo i keria mute guno peleng robe tone robe burong. Mo ato mange na ato mange olomo ne ere arone ere a gol tinen romana. Obe kel tibe nene neuon bobal mangeo na e toti boge moe e tibe nenea nane nelalong ko mane to mana wive, pelen mune neng banoi i po itogo ko mane ko mune gopo itog ti buerebe lenan peleng mune gunone tong, mane pelmo ka leng mange nankuan song nelalo te kopo i keriabe ba mo peleng robeneng nin buronage ote buron, nelnen oma ti ama itogo koin wive ne gerel e runuon ko gompel oping mange gere na pulu kel a tinel itogo, ere gan a karin nikie na pelen pi kapen oa tinel na paibe gonpolo, wive paibe gon polo ere gerel a wive nin one, koin mune runuon koin rempel itogo e kel tinel ko nane kenion ton oe. Kere wive rempel pi a pulo ere a to tel buron tela go pe la koa ere wive rempel pie buron nei a, to namane olom opiko ton oalial moi ne nelaro me geniona, iama mune nelalo nonel buron be to na ulomul a, karing nabe na ko no be la perebel neng koing mune runuon i rempel tang oi. Yama mune gompel itogo ping nopieno e ping pe tele to go e ere gompel i pa giribin pitang aigo mono ka karege, ko wive mune nopeno ma pe me a gompel me genion none mune, gompel itogo mangeon na wive neno buere ninan tenang kanen ka ru gunone itogo non pieno taim ne tele togo-a.

Baro baro me geon la elabe banoten ti temo la elabe ko wive ni balo bano touombe nangeon na tente ting toal, mute bigbig to go mane gere e kirime son pin ka oio ano ko lo nono nelalonen. Ranebe ne po teng muna genion la nenone muna banoi poto nomi gompo l buere me genem omana ko banoi poto kelabu ni oio me to mane nenteng ipo i buere wa nen ning ranebe o mune, genion la gen go ko poto nomie pi a buere kong ko tinan ning koiembe pelen nane kenion tong ewe na wive ne rane la anone na mane oionen e ko mane ipo teng, ibuere wa ranebe esa wive ne ning kuogokogo mune rane ia anone banoi poto nomie goma me i keriabe. Ko tebe nane nelalone itogo mune raneon kel sembe bo binen rane kel be mangeon na kare rabu me ere kage tubu moe mane, bere pelmonge pel tueno na e bie nie mune rane ke kunin abe itog mune raneong oma pikel bea mune goruanabe la ong pina raneon pikel kuninabe. Tebe ne goruanabe me lampea nen bankelon ke kumo abe bankelon mane gere le mangeon nai bolela tana, ti ule te kanelalomo ping mo bona tenelalomo pe len lampea ping gueranabe repel apone lamon mane, miateng ato goma itogo ere buere a pulo ulobu ti a karing koing mo rubuon ko te gerel nelalomo kirimpe, lo ko ka guno itogo mange tente ting kugo kugo itogo tebe raneong kel kuning me mangeon na tibe me neno. Na tinen gonikel nen rong munga nuon me te tibe to ti bogo mo bai e nongo nelalonen i towombwe gone mune banoi ti keriabe ba nenkon <noise> keriabe banen, mangeon tinen niteraro no laong nane pelna i keriabe panoi pi elabe ba nang me komonobi i keria mo gengo ging togo kuan pelen munge genia ma genion, mangeon nanan ni terarono ta genion mune banoi ima i keriabe me pelen mute geama ite ite tenete nelalo pelen te to mana totiti ere kale peleng kale peleng mute bai i keria wamo <noise> <hesitation> e mangeon na wive genia ile itogo kaion wive kuason genia lie mange nomen ni balobalo ito wombe e monokun pelen go piene e ma ping pete le togo ko lo gompel, tealon giribin mangeon neno ning kaualbe. Kolo tong gompel a rane togo kolo ka karege a e kaualbe ne gompel peleng ka karegea oro ni kaua kuang peleng kuang itogo mopieno ma ping pe tele togo kaua mo a wive te along oia oia ko tento ting puele peleng ka al le te lielmo allielmo ling bai baro baro ta kukoi meng mute gerel rubuon song i poltema song ping geon rong bai goma me kuana oromo pelen mute ka gerel guno song ingerel, oia ule ting paki mute kagerel baro baro itogo oror mute gopolo a. Paki mangeon na telaga mune gompolo oro mane a wive meng nin none mune, gon poloi mange on na kuogo kogo nono ne la lonen itogo nanen gompel e anto, mange on na papi pelen mute ka gopel itogo mute gerel kol nane gerel nelalo moi a, wive nane nelalom nane ka nelalo neng itogo mune gom polo kirimpe itogo mang opone pe kerebat, mang panoi itogo aol le a, ule ting kairo paio ping so mo koin vo kelion a solomon kaman panoi, mante solomon mo junia panoi, a ol e mo itogo panoi pelenin mang te junia noual i po kon e keria solomon gomo namo poi mon ke kel mo, ule tete ting kairo, koin ko rang konroloi re konpoloi bel mo mang kinon poto mo ke mo pel mela nen genemo teng giribin. Lo ko i maro bi tan naima.